إذا إنتلقلت لدير جديدة أول شي بسويه أبحث عن أماكن تجمع فيها الناس مثل المقاهي والمنتزهات، بعدين شارك في الفعاليات المحلية، أو الدورات عشان تعرف على ناس نفس إهتماماتي. ممكن أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وأدخل مجموعات الناس اللي في نفس المنطقة، أحرص على التعرف على الجيران واسألهم عن الأماكن والأنشطة. بالتدريج راح أكون صادقات جديدة واتأقلم على هيا- الحياة هناك.